Rozja më kujton pafajësinë dhe rinisin. Është një ngjyrë çë transmeton gëzim dhe paqartësi, duke bërë të mendoj për kujtime fëmijërie dhe momente të lumtura pa shqetësime.